جاپانیان ډېر خاص دودونه لری. دوی د چیری بلاسم جشن لری، چې خلکو ته د پسرلي ښکلا ښیی د چیری بلاسم جشن په امریکا کی هم لمانځل کیږی او دامریکا او جاپان ددوستی ښکارندویی کوی جاپانیان د نورو سره په ادب او سلام کې ډېر خاص اصول تعقیبوی. دوی د خپل دود، کلتور او زړو رواجونو ډېر احترام کوی.